जो पक्षी होते ह। वो कोई से तो बहुत बड़े बड़े होते ह। और जो पाँच जी नेटवर्क्स ह इससे बहुत हानि पहुँचती। री पक्षियों को।